Taalel taalel jannata booyel, Woodi wakkati feere haa kawye feere, Jamanu man woodi ledde don wolwina himbe amma seito alorni hakkilo ma masin ananata ko leggal man wiyata, Woodi bingel feere o wala ceede wuro man pat yida haala maako nyende odon joodi haa kombi leggal man, Ohediti sei onani leggal man don yecca mo haa oyahata oheba cede nde o yahi babal manbo o hebi ceede o warti wuro man koomoi yidi haala mako o mari sobiraabe koomoi don tokka mo.